cha'nem rii' kinya' poon rib'ixiik chawan qaqab'aj b'ala' jun pixaab' re qa rel qa cultura sakapulteka rib'ixiik cultura Tujaal tradición Tujaal cha'neem rii' k'ot chek más taq richaljiil <hesitation> qilan kipel laq'alaj q'iij ajeer tziij juert wunaq ketarab' chi riij taq judios rib'ixiik chiriij jesús kepaqab'ek kexukb'ek jut'ub'aj wunaq cha'nem rii' k'ot chek más wunaq ketarab' chi kiijre rinmeq'iij agosto k'o taq convite ke'elek cha'nem rii' jaltaj naq chek li wunaq ketarab' chi riij li covite kik'is richaljiil qa cultura kik'is kexanab'al qa tradición el qawunaq cha'neem ket- amt chek kiktujuj chikye li kalk'aal che rib'ixiik taq tziij valores tzaq li valores cha'neem la lak'alaab' cha'neem katb'eek pi b'eey katkitak'mij kaan katkich'ab'ejt chek kikya't chek ritziil awach chuwan chawan katkiqant chek respetar. kiaq'uwe aniim k'ot jun qajq'iij nichon qajq'iij wajaw k'ot chek kikb'aj chawan. ke' ak'ul pi taq b'eey ke'ak'uwek, peqab'ek kexu'lb'ek qajq'iij, saqarek kablujuj q'iij xa'an q'iij kot chek la' kato chikyan pene' pi kaxtilan tziij kikb'ajk'ot chek la' ke kekamek kinwil re'en e ajeer aj kana'taj chuwan xajk'iyuul qaqaraq' nem taq wunaq qaya' qajloom chikyan saqarek nan saqarek nimaam saqarek wute't, cha'neem rii' k'ot chek la' k'ot chek kawilan kawilt chek ke ke kajtarab' che taq proceson cha'nem rii' k'ot chek kawilt chek li ak'alaab' kajtarab' b'iik chi riij taq <hesitation> wunaq keb'eek nemm taq wunaq keb'eek pi taq b'eey k'ot chek kawil poon jun ak'aalaab' kib'eek chi riij jun ak'aal kitarab' chiriij, ajeer kina' taj chuwan kajb'eek qaqa qak'ul poon jun nem wunaq kachap kaq'ab' qak'axaj poon kela'. Jun chek b'eey keb'eek, ek'ek'awul tza'm q'am qaqachipan qayapoon kewa', chanemri' ya no, k'ot chek la' kam kamek juntir rii' kinwiil re'en ke'eltchek wunaq kexajaw tichek wunaq pi taq <hesitation> chewa' nemq'iij kib'anek k'o tichek xula' kepetek aj pitaq juyob' kepetek elera' kinwilan k'o nan pikanma' k'o nan pi kajloom xa' rimal ajer taq wuwaq kiya'm kankino'jb'al chikyan elera' kitzatzt chikyan e pitinimet rii' k'ot chek laa' pine' kepe' lak'alaab' pi iskwa'l k'ot ne' jun qajq'iij kikb'aj kan chawan kot ne' jun saqarek kikb'ak kan chawan xaq katkilan xaq ketze'n chek chawij katkilan katzaqak katkiyiq taj e nab'eey no ketala' kawilan jun winaq kitzaqak aniim katb'eek kaka kayaka' wunaq wuxu' tzaq richikyach kachapa' kaya'n pi rajloom xu' aal reqa'n katb'eek katak'miij reqa'n kireqaj b'iik kib'eek e chanem rii' juntir la' kawiltichek chanem kawil taj tons rajawxiik ak'alaab' rajawxiik al- toom, al- oom tik'ama' re ajer tziij mi tzatz mi chupsaj ruwach e re'en rii' kinya' rib'ixiik chikya li wal ewa' ewa' kib'anan kikb'aj chuwan xu' ra'at kachomaj mama e ra'aj ya no e ra'aj aj ret chek re ajeer at aj rejeelt che tatarapo' ajaar taq tziij aj k'aka'l wunaq chek junaamt chek nab'eey kinb'aj chikyan tiya' ijoloom cheli wukyan li tia kik'ulun at moox chek la' kab'aj chekkela' chaqan kinwilan la' k'ot chek kikchomajt chek kichoq'b'iil qa valores re qatinimit kinb'ant nem tinimet k'ot chek la' ke keb'in chuwach uleew rii' ket ajeer taq tziij ajaar taq tziij ot o ch'aneem rii' k'ot chek kikichomajt chek juntir kikamek tradicion juntir kikamek cultura qaya' ka de nuevo qaya' ka' qaya' chu' qab'inb'al chuwach uleew ela' kinya' poon b'ixiik chi wan miya' lugar kikamek kaya't jun lado ara' ra'aj qayakaan kak'am b'iik qaya' chuwach uleew ajeer taq tziij qa tradición qa costumbre xu' wakiib' nitziij kinya' poon chiwach.